אויב איך וואלט געקענט אוועקנעמען איין פראבלעם פון דער וועלט, וואלט איך אוועקגענעמען די פראבלעם פון מענטל העלט', ווייל אלע פראבלעמ'ס געשען נאר וועגן דעם, אלע מענטשן וואס זענען דיקטעיטארס זענען נישט געזונטע מענטשן, און אויב זיי וואלטן געווען געזונט וואלטן אסאך זאכן געווען אנדערש און, איך מיין אז אין יעדע פלאץ וואלט געווען אזוי